Uvumulivu ukacheze nafasi ya kwanza uvumilivu alichile chintu ngawa pata au kukosa uvumilia uti nda patawa nda unina sio chila chitu panta waka <hesitation> uloluu upate wakati waunga sila wae unga wavumilia nanti miaka nanti miaka chichi kwani chino wa kulo kutengemea chila chiliza- chiliza- chiliza papa kwene pano kuani wakati wakwe uvumiliee uteseke kwanza uhangaike ngawa vumilia paka mwisho chintu chicho chima tokea chino wa pelanga ngoko chiku ua- ua- uawachipanga fuma ampiti chima tokea ngawa vumilia. Yalu mendo yapiti yali ni uvumilivu maana kipindi chichi chapilanga chiisi naching lia pelanga yaoti vumili yaku- yakulima yati walia vumilu umwaka huo ima toboa yapelanga ini ni imani yakuti ngana vumilia nima weze lakini yalumene yali kweneli yasilo uvumilivu kwa sababu maisha ya maisha ya ukwene yaya ika ilahisi sana ngalati ngana omba vii ndima pata vi ngana omba na ya kuku hu naombi kazi nima pata vii ngaa ikazi iti mpoota ngakuchi wanda alikuu kwi ati ali kazi ikwene iya kuomba yakumpele iyela ikwenei yakutangi ingombi ikazi ya kumpa iyela chino nowi ngoja kalombi kazi inina uvumilivu uwa mpota wapite lakini nga wapela lino uvumilivu inga mtoa paapa pano wapela lali aye se mwi nina kutokana na uvumilivu wachi nchitu chichi china kukio <hesitation> akuchi omba mdaa ni saa hio na baa ibadae